Jar Neteherlands kunnen sagale ishin dib ete fete nyaat, sagale akii worki ananenifa, worki supuafa, worki woniafa, yaani sima amminen chai, supua, chai strungiati, chai sakari hinkabne, silles maembeafa ,danga tanfa worki kisukariatan fa ,won tan nyaati sagale ishin akan ufit gurt sagale tana.